Ay tegna misy sakafo mampitombo hery ôhatra zao le magnandro hanina rehefa andro arivariva be regny mangahazo, katsaka, somanga de ampiagna <hesitation> yaourt kely; ampiagna ronono, de ôhatra zao magnano <hesitation> a kasika de ampiagna rehefa atao sira zey izy de atao miaraka amy vaosary makirana de tegna hoe mampitombo hery.